لإنها ذكية وتحب اللعب، ودايما نشوفها فرحانة وتقفز في البحر، وتعيش المجموعات وما تنعزل بروحها ، لإن حياتها إجتماعية وحلوة، وفوق هذا الدولفين سريع يجدر يستكشف أعماق البحر بدون خوف، تحس حياتها -حياتة ممتعة، وفيها حرية كبيرة.